Ny karazany frein zaoo, ôhatra le amy bicyclette le volagny, misy i raha karaha amy pneu zay zaigny, igny le mampi-to de mampijanogna pine igny. To de tsy mande izy. Miaro an-tegna, ôhatra to de ijanogna antegna tônga amy tagny andihagnan-tegna, igny fôgna ah <noise> to de kitihy. De ôhatra le amin’ny tômôbily zoe resiko misy raha zay to de tirer-gny karahan’i, igny fô mampijanogna au- <hesitation> automatique ny pîne igny tonga de tsy mande mampijanogny tômôbily.